Per na val’na za th comid ni rcaza gawa nú vez, tchi gu zacka zob bza tchi chady bza, gibe lo bzá tchi zob ni chi chie xtiax, che btiá tche lo ni tchi velna rckaza gaw ne ni za roz, chi roz gy gackche zëga cun xtyax cun, ché loni tchi valna rckaz nú gidaw nú za th roz quitz gidaw nee nu bza enity val, danunú gidaw za nú th arroz ni na th roz xnya, ché giny color lo ni zega cun xtyax ra cuan nixi ra rie looni, chi val rckaz nú gidaw nénuni th zëtbudy zob gye ni tchi chineni la roz xnya, einty val nare xila ni bzá sy tchi xila ni anga chineni bza, chi né roz quitz nii diz nana valna gunche nú ni, runche nú ni rdaw za nú va, ¡ah! Ni-ni.